Ngom karena toma tidore nena ge oyo bira ge mahode dofu, ene mahode ge sema nyao beke, sema mahode nyao osu, sema mahode nyao sinanga, sema mahode toko osu, sema mahode toko sinanga, sema mahode uge kangkon. g uge diburu, uge naka, uge kopaya, bolo ua ge ngom oyo bira so hode sodaba utu sinanga coma gahi pake magi.